אלא כאן מומכן נתעלם לוג׳ה וחדה פוררר פוֹרא ראדי נכתאר אללוג׳ה אלסיניה חית היא וחדה מן אכת׳ר אללוג׳את אינתישאראן פי אלעאלם וכיתכּלמוהא אלמליאין דיאל אלנאס, ראדי יפתח ליא בזאף דיאל אלפרץ פי אלח׳דמא, אלתיג׳ארה ואלת׳קאפה, וחתה אלת׳קאפה אלסיניה ע׳ניה וענדהא תאריח׳ טויל, ווכּ נתמנא נתעמק פיהא באש נוסע אלאפאק דיאלי ונפהמ עאלם ג׳דיד.